Ny fomba tegna tsara anasagna tagnagna zaigny vôlohany izy asia- adignanao rano letra avy amin'ny kohonao aketo de isôranao savôgno de hosokosehanao le tagnanao de atao mifampidimpiditra tsara rantsan tagnagna de karokarôhigna tsara felan-tagnagna de boroborosogna tsara le angôfo zay vao kobagninao de tsy mitagnagna fa direct amaignina am'rivotro.